ودي أتعلم اللغه الصينيه لأنها واحده من أكثر اللغات تحدثا في العالم لها ثقافات غنيه و تاريخ طويل إذا تعلمتها أقدر أتواصل مع الكثير من الناس و أستفيد من الفرص الإقتصاديه و الثقافيه بيكون لها تاثير كبير على مستقبلي.